<hesitation> kalo untuk sayor pembuatan sayor <hesitation> mungkin dari kita sih <hesitation> sayor daun kasbi dan kalo saus-sayur daun kasbi itu biasa torang bikin tu dong pake santag turus <hesitation> dibuat <hesitation> seperti <hesitation> rica-rica sayor daun kasbi dan lebih- lebih nikmat itu kalo tong tamba deng <hesitation> makan pake kasbi kalo untuk <hesitation> sayur daun kasbi itu dia bertahan itu mungkin cuman sampai <hesitation> satu dua hari karena ada santannya sehingga dia <hesitation> cepat membusuk yang kedua tu yaitu <hesitation> sayur mungkin sayur kangkung sayur kangkung itu <hesitation> cara pembuatannya itu <hesitation> di cukup ditumis kalo <hesitation> lebi nikmat itu di- di tamba rica biar dia- dia lebi- lebi pedis dan kalo untuk sayur kangkung dia tu <hesitation> awetnya tu agak lama kalo untuk sayur kangkung karena dia- dia tara- tara bukan- bukan termasuk <hesitation> sayur yang basah dia termasuk sayur yang kering dan <hesitation> membuat dia tu tahan tahat lebi lebi- lebi tahan lama. Dan kalo untuk <hesitation> sayur kangkung sendiri itu dia bertahan tiga sampe empat hari itu <hesitation> bisa <hesitation> kalo tong kase panas masi- masi bisa kasi masi bisa makan kalo untuk sayur kangkung <hesitation> dan ada <hesitation> sup kalo sup itu di dalamnya tu <hesitation> ada wortel ada <hesitation> <hesitation> kalo ada lagi tu <hesitation> sup kalo sup itu <hesitation> campurannya tu mungkin <hesitation> wortel <hesitation> kentang <hesitation> kubis dan <hesitation> sayur-sayur sayur-sayur lain bagitu <noise> dan kalo untuk <hesitation> supnya sendiri itu karena cuman <hesitation> kebanyakan air ya jadi dia awet itu lama dia dia- dia bisa sampai satu minggu kayanya dia bisa tu kalo sup dan <hesitation> ada juga itu <hesitation> sayur <hesitation> sayur lilin kalo untuk <hesitation> sayur lilin itu <hesitation> tong pake lebi enak itu mungkin tong pake <hesitation> santang. Itu kalo sayur lilin kalo san tong- tong buat dia santan itu dia dia- dia bertahan tida terlalu lama karena <hesitation> ada santangnya sehingga dia bisa basi cepat tong- tong tara bisa kase awet dia lama kalo sayur lilin mau kasi dia awet lama tu mungkin <hesitation> tong pake bakar turus tong campur deng dabu-dabu manta makan deng terong man eya terong bakar itu lebe enaknya ton di sana tong bilang tu makanan kabong bagitu tong makan pake kasbi rabus <hesitation> terong bakar <hesitation> sayur lilin bakar sama dabu-dabu manta tamba deng ikam bakar mungkin itu <hesitation> kalo barang-barang yang <hesitation> sayur yang kalo mungkin dipake bakar tu mungkin awetnya lebi lama.